Ny fizaragna matetiky hitako amin'ny helo: ny <hesitation> vikony, ny <hesitation> tahony ary ny lamba ampiasaigny aminazy le <hesitation> <noise> tsy afaka idiran'ny rano.